Slənaɗa magamagi ritaya pantsuwaɗa ha <hesitation> bukatawo, ah ha-tə pas təbigi bukatawo hərɓa mihah mi, ghwaŋa ŋ, hesamsaka paɗ alafaŋa uzinaɗa aŋ ha dafuwo ha <hesitation> bəga hinarha wo ha bəga <hesitation> bəga maga slona miwo bata dzavayo koɓo ko bata həɗeka aŋga zuta mi dafawo, haɗi mon sləna komai kəɗakana wo magamagi ritaa, <hesitation> dadambuwaɗa vita sənka tə gwaɗaɗa korina iftamaka. Dadambuwaɗa iftamaka <hesitation> ɗowiyo dadambuŋe təkoɗiyo, undbewo, gamsa dadambuŋwaɗa iftamaka, aghŋ dow kə ummata ha kob aŋ dzəvaɗuwo kukəɗa kob aŋ dzəvaɗa ha pentso tə mani slənawo, aghŋ haɗinda həgar hawo, had in-tə mogiwo kuflenge gi dzata <hesitation> ha inna dza maiy miwo, ikanama maye tə kuzlita ha la tamakitawo, ai haɗi nda ɗaɗwo aɗi nda maɗwo, haɗi nda uzaŋa maɗwo na tala yaɗo. If'tamaka dadambuŋ, dadambuŋge takoɗiyo, dadambuŋe takoɗiyo, if'tamakgh dadambuŋwaɗ, gamsa ifatamaka naye-naye takoɗi avlagh. Da- Dadambuŋwan ka- ka- kəghe səŋgita daŋ duniya, iftamaka, sənka dadambuyan <hesitation> undaŋ dun- dun- duniya sən təna gwaɗuŋ nda korina bata ma taimaki kawa, yana tsuhra aŋ yarwa-yo aŋ tashan bamayo, <noise> aŋ tashan bamayo <noise> gamsa iftamaka vita sənka mun nda korina takoɗina, itamaka dadambuŋwaɗa, <noise> vita taimaki ka dadamburwaɗa inna tsuta mi bata ɗage ɗafuŋ futa mewe, gamsa aghŋ m-makwaɗa mamta zəlaŋbini ghwaŋa uzaŋa tida mataŋ ghwaŋa paɗ hesa həna, if'tamaka gamsa <noise> inna ina zuwa.

Iftaimakəgh ko ɓaɓe aŋ səra mii haɗuwa way da vita sai dai sai dai <hesitation> towaɗa, dadambuwaɗa, ma tamakifɗe <hesitation> kəlifta daŋ ko wo vili sləna anga mogo gamsa iftamaka dadabuŋwaɗ, ha-dadambuŋwe to takoɗiyo gane sa undunda sən towa undu, m-ma tamakifka dadambuŋ iftamakagha, <hesitation> tsuhura aŋ duniya kəɗakana bibiya ha-unduŋda da ɗow kaw ha undunda da dzebka ma tsəɗaɗuŋɗ bata hiya wo ko tas talawo hiya vulaniw, immowo ha-ha nuwo, na wuka tsuhra pəta ko labka dəvla bata ko bata ha unda da vula ɗata cewa aghŋ nana na ai inne damaftava unda wurkuwo ko nuwagha ghawala ghavala na kətegh, gaba ɗaya <hesitation> ghwala-ghwala na kətah gabaɗaya, iftama kagh dadambuwaɗ aŋ sənkana towalna gamsa vita sənka dadambuŋna ma tamakif ka ya ubangiji allah kagina ma tamakifla a naye 't' dadambuŋee takoɗiyo, ah dina ma tamakifka ya ubangiji <hesitation> dadabuaɗ gamsagh. Nda-nda njihaɗna ghwa-ghwaŋa pəɗtala na nda mataŋna ghwaŋ. ma tama kifka dadambuŋwaɗ iftamakagh, gamsagh mi taimakagh, ha hegawo, ha inna hinwo, ha ko, ha dafuwo, ha təgha səɗoko wuka guɗuma ha-haɗi nda innawo eh aghaŋ pentso ha təsluta miwo gamsagh dadambuwaɗa iftamaka, dadambuŋwe takoɗiyo, gamsaghna ma tamakifka dadambŋwaɗ, ko ndaga umndaŋ duniya ma vli taimako, ubangijin allah ma tamakifka ya ubangijin allah naye takoɗiyo avlagha gamsa dadambuwaɗ eh naye ma takoɗiyo if-tamaka dadambuŋ pakwaneɗe. Kagina <noise> to agh-ha ɗafa zəwo, ha immwo, ha bəga hinwo, ha <hesitation> ɓaɓaŋ səra mma kukoɗa ah-uzinha hahaɗi <hesitation> uzinha həɗek-həɗeka mahgaɗa njuŋ-njuwa towe-tow həŋ miyo aŋ dzəvaɗa gamsa dadambuŋwaɗa ma tamakifka naye sə təkoɗina ma vilika kəgi ma vilika dadambuwaɗ na gamsa iftamakəgh mana dadambuwaɗ gamsa ma tamakifka dadambuwaɗ na sənaka towaɗna guleŋ ma't tamakifka dadambuŋwaɗ naye takoɗiyo avlagha unnda gula na ma tamakifka dadambuŋwaɗ ye-t' takoɗiyo ndaghana ziha-haɗna mb- mb -m- bakana dadambuŋ't ma vuluŋ dadambuŋ ina ghana təhəŋ ma da ts- tsunta həŋ koda vita da tapətayiŋ ma ɗughwana gamsa dadambuŋ iftamaka lamahga, la- la- haphəga dadambuŋ ma-ah vlughŋ vuluŋ həŋ sa'a təhəŋ Gamsa dadambuwaɗ iftaimakagh, taimaka məhga uvahaɗ <hesitation> ɗowyo dzee-dzebi səkwpəta hiɗ iftamakəgh dadambaŋ <hesitation> səkwaribka <hesitation> lafiya ma səŋanika lafiya ma dzavayin bata koɓar ha <hesitation> da tsu ɗafa <hesitation> ghzleta ghzlanita haŋ mulwa <hesitation> rəge ta rəgyiŋ nda ɓaɓa ay dzəvo gamsa dadambuwaɗ if tamakagha ma-ma-m-ma kduka təhaŋ ma ghzluka təhəŋ ma dzavayin ɗafa zoo ko iyu ma-m-ɓulatayiŋ dzed <hesitation> dzəavaɗiyo ma səŋasi da məhga ma da dzovi ɗafunda da zii, gamsa dadambyŋwaɗ, ansa naye takoɗina avla dadambuŋ avla dzeba <hesitation> tə pəgh səŋfaŋ duniya vita-vilika dadambuŋwaɗ, eh takoɗiyo gamsa iftamakagh dadambuŋwaɗ.